Ny olo baka sueda moa zay, tia mihina karazankany-karamofo vita amin'ny tsako, vita amin'ny ovy na legume isankarazany reo. Mihina avao koa reo henan'ondry, henan'omby sy ny sisa sy ny sia.